Tantely zany malôha fiteninay zany raha zany fandrama, i fandrama fa haintsika antsika tamin'ny nandalo classe de troisième regny agnisan'le agent pollinisateur fandrama zany, zany hoe zany <hesitation> agnisan'ny mampalakilaky <hesitation> ha- kakazo regny zany mba ho hisy voàny hamoao zay.